بدور على اي تحذيرات او معلومات ممكن تساعدني اتجنب المشاكل اللي جاية وبستفيد من الفرص بشوف اذا في فرص جديدة او احداث مهمة ممكن استفيد منهاوباستخدام المعلومات اللي حصلتها بخطط اسبوعي بشكل احسن و بحافظ على سرية معلوماتي بحظر شديد